<noise> dí, e̱ste̱e̱, dí na̱ne̱núwíin dí na̱gu̱maa dí ma̱ge̱ꞌdoo duun, dí na̱g <hesitation> amújúun gunitsu dí naphóxo̱ꞌ náa xuajñaxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ ñajuun, ste̱e̱, clavo, pimienta, e̱ste̱e̱, <hesitation> comino, áxo̱, mágá, rúꞌkho̱ ñajuun rí, e̱ste̱e̱, nonúnwíinxo̱ꞌ dí na̱a̱-ma̱gi̱ꞌdoo, e̱ste̱e̱, mbá gunitsu dí mo̱phóxo̱ꞌ, xóo duun rá. Ríga̱ duun rí nutháan duun víctor. Ríga duun rí nutháa̱n duun cerillo. Ríga̱ duun rí nutháa̱n, ste̱e̱m, <hesitation> duun maña̱ꞌ, duun maña̱ tháa̱n duun rí mba̱ꞌwo̱, nn. Na̱ꞌkha̱ má nutháa̱n duun serrano. Rúꞌkho̱ ñajuun duun dí na̱núwíinxo̱, ríga̱ ná xuajñaxo̱ꞌ ge̱jyoꞌ, duun xndú, rúkho̱ ñajuun dí ríga̱ ná xuajñaxo̱ꞌ jyoꞌ, nonúmwíinxo̱ꞌ, dí ma̱ge̱ꞌdoo dí gunitsu, dí ma̱g <hesitation> amújúun dí mo̱phóxo̱ꞌ.